איך מיין אז איך וואלט עס זייער שטארק ליב געהאט, איך האב אייביג ליב צו ליינען און טראכטן פון וויאזוי די וועלט האט אויסגעזעהן א פאר הונדערט יאר צוריק, <hesitation> איך וואלט געוואוינט אין אזא הויז און געהאט א פארם און געגעסן- אליין געמאכט מיינע עסן, און געניצט לעכט און פייער אזויווי אמאליגע צייטן